Sasana ilay ovy dia alefa ao anaty casserole, casserole misy rano, dia rehefa mangotraka izy, tsapaina matetika, rehefa malemy dia vita